Alura i ciat a dimostru lon ch'a prövu cuandi ad ezempi a la seira a ven-u li, a fan le fuza, pöi a miaulu dus dus dus, pöi a s'bütu ën metà a le gambe co lur, a s'fan vën-i tëner tëner e cuandi specialment ie büte da mangé li al e ël massim për lur, a diventu stra stra genti-i